أنا بنفضل يعني نكتب رسالة، رسالة نصية، بش ي يكون عنده هو في أي وقت يكون فاضي فيه يرد علي أو يقرأها ويرد، لكن مرات يكون الإنسان إللي أنا دزيت له، واللي انا غنيت عليه ما يكونش فاضي، فما نبش نعطل حد ف المكالمة ال المكالمة فيها تعطيل شوية، المشاغل ، كل واحد عنده مشاغل وهيكى.